Sae tsuan nar seitak annea. An nar amokantihi. An nar le atung lam hui in zum ani. An nar seihi thok <hesitation> nan le rim syad nan an manga. <hesitation> Rim hi keem sonpa kwa ala teng te pon an syad hei ani. Tsuan <hesitation> rim om tsote, tuite, til om te syad nan pon an manga ni. An nar tsu tui in nan pon an manga, <hesitation> litar somheng tui an <hesitation> le tsau te ani. Tsuan til ei nan pon an manga, tsu tsuan na te ting zar te, tey te, khai te, an lo an lo te ani. An nar tsuan <hesitation> ting khung sanga tsangpon, <hesitation> na te an lo tir thea, tsuan lei noaya tsangpon, an <hesitation> til ei dur an lai tsuak thei bok ani.